Azo volañy ary tena misy, ñy miaina fitondratena mendriky teña tsy mivavaky, satria ndra iha ro tsy mivavak'iha, lafa iha mino andranañahary, matahotsy andranañahary, matahotsy <shushes> ñy fiarahamonina, afaky mana ñy fitondrantena soa, hatao ohatsy aminy ñy fiarahamonin'ao.